إجازتي المفظلة هي إجازة العيدين وإجازة نهاية العام الدراسي والله كل الأجازات الإجازات مفظلة عندي أنه مابه شي بعينه أقصده لكن كل الإجازات مرة ممتعة ومرة حبها وتختلف الجو النفسية أصلا تختلف بالإجازة عن أيام الدوام.